Gyíŧi maa ttin gaadi bfaŋi bsúme, ansílanti gaaj, agí yíŧe hi ma húri yaa aa ggaadi bfaŋi bsúme. Hana adagtu ho ndu haa ma, hee gaadi bfaŋi bsúme. Unan yaa hentele, gurji go, gurja, gurji fana gí yíŧe hi ma húri yaa, aa gaade bfaŋi bsúme. Hentele <hesitation> ghaata, ghaata fana gí yíŧe hi ma húri yaa aa ggaadi bfaŋi bsúme.